Ai bo en matanan bandu amburela, amburela ni kan woni, ta nani wululo kan jogotoɓa ferha dow ma walla a yi yone e wara a ferhan dow nganta towru. Goo fu e wodi wudere muɗum e wodi jonnde jogorre e wodi licce taffiɗe uderen den, ngatta fire de nden sankto no woɗiri